Ny fahaizako gny kolontsaina any Rosia koa zao de reo tia didy jadona bakeo masiaky tsy mandefitsy, de gny fivavahandreo agny mbo fivavaha ôrtôdoxa ny ankamaroany.